Isaraelpe tembirureta yaesavae ani yauvae <noise> jaeko chuleta vesa pegua jaeramiñovi tanta jokureta <hesitation> sure jare <noise> sure oyemofritavae ururupia omosakosa ani <hesitation> omo fritaretavi <noise> jaeramiñovi uru ipitiakague jokogui aesavi joureta kuape yande yae supe salteado de carne o sino girasol